Chuhua chiñán 'unj nan si hiaj nej kwenta nari' fuersa nej ataj nej min 'ngo si ku'naj kua'aj ataj nej, si'hiaj nej min hia 'ngo ngwii a'nga ta'ní ni re' ruhua nej ni ngaj nej 'ngo heabi ni síj ni, aríj nej si minn ku'huaj ataj nej aríj nej chinun' chun nej, aríj nej chinin' ba'ninj chun nej, aríj nej ko chun nej, ni taj ta'nga maan' ka'man rá nej, ni achakaj kwi ta a'nín nej chuhua ku'huaj ta ni o' o' nej koj chiráj nej ni tuka'man' nej nne taki ku'huaj ta, si min ku'naj kurúj ataj nej tuku'man' nej nne ni 'na' kaan ña'an ni ata ngwii ta o' nej ni o' nej koj chiráj ngwii ta, ni ta min 'ngo si 'hiaj nari' nej fuersa ataj nej ta ba 'ngo sisi karan' ra'a nej nej, ba 'ngo koj ku'naj koj nubij, ataj nej ni uta' nej koj ta riñan choo ni a'man koj taj ni tutaj nej nga 'ngo atsij, ni aríj nej atsíj ta tutaj nej koj ta riki atsíj ta ni numinj nej ra'a ngwii ta si takó ngwii ta, sij oj che arán ni ta 'hiaj nej ni síj ni ni nari' kwersa ngwii ta ni namin ngwii ta ni tiu aman' mán kwej ni mán kwej 'ñan'. Mán kwej nasa nej ni ba kutaj nej ni chaj nej ni nari' kwersa nej ataj nej, bé nej ta min rasun sa' ruhua hiaj ni abi nin' rruhua rasun, sani sé si sa' min nanj 'hiaj chiij toj si kuñun únj chá únj rasun ba taaj chuhua chiñán únj, sani rasun sa' rruhua min 'ngo ku'huaj ta 'ngo kwej ta bé ta min rasun 'hiaj nari' ngwii si kwersa nej, hia nga 'ngo si ran' nej hia ba 'ngo sí ran chii nej ba 'ngo sí ri' kaga' nej, ni aríj nej ku'huaj ta ba taaj sin' lí na'be kache lí a'nga lí arij nej lí chuhua ku'huaj, ni o' nej koj takó li ni nari' fuersa lí ni aché cha'nga lí, ta min 'ngo nej rasun sa' rruhua ba ta min ba chuhua chiñánj únj, 'ngo ku'huaj ta 'ngo kwej ta min si sa' 'ngo rruba ba chuhua chiñánj únj, cha únj kiri' únj kiri' únj fuersa, hia ba 'ngo si ranj únj ni ninaj únj ruhua únj nej rasun ta ni'ñan riñan únj.